باش نختار باش نعيش مع شخصية نحبها اللي هو مايكل جاكسون، نحسه <hesitation> شخصية تاريخية، وأكثر إنسان نجح، <hesitation> نختار نعيش معاه بالحق، والا نختار <hesitation> نتعشى معاه باش نشوف يعنى كيفاش تفكيره، باش نشوف كيفاش <hesitation> النجاحات اللى عملها في ها الحياة هذيا، كيفاش مر، يعنى نحب خاصةً مع الأشياء اللي نجحت فى الحياة.